Adadi doggudu ko haani kutiru waɗa kondeye, ngam njamu ɓandu mun, e duɓi mun e ɓeydaaki jaamu. Kutiru jaamu haani doggudu mintiji chappanɗe jewenay, so kutiru yaamaki sanne bo wawaay heɓude doggudu mintiji nogas yari chappanɗe tati.